<hesitation> dúúnia kadzémɔ mɛ álámɩnáá tɔñ ídzá báa abéeré. Ídzá, álámɩnáá tɔñ ídzá báa abéeré dúúnia kadzémɔ mɛɛ? Dɩí tɔñ sɩsɩ aayí, <hesitation> álámɩná táyɛ ŋɔɔɔ tɔñŋá ídzá báa abéeré bɔɔ. Ídzátí tá dúúnia kadzé mɛ bɔɔ. Abáa lɔɔ ñŋ tɔñ ídzá sé, bʋʋ kɔní kaa tala fɔlɔɔkʋrʋ, bʋʋ bisí ñ goñ na bʋká ñ lɛ bʋʋ suúru. Ŋnáa? <hesitation> tɛfɛ ídzá tá dúúnia kadzé mɛ gbaagba bɔɔ. Álámɩná tá yɛ ŋɔɔɔ tɔñŋá ídzá ɔ dúúnia sɔkɔrɛ mɛ álɩ ɔ kaa sɩwʋ ná bɔɔ, aayí yóó. Álámɩná táa tɔñ ídzá mɩnɛ bɔɔ ñ ŋ ñ ŋ, álámɩná táa tɔñ ídzá bɔɔ ñŋsɩ álámɩná lɔ ŋ káanaá sɩsɩ ɔɔ tɔñ ídzá, ɔɔ tɔñ kɛ, amá ká feé-feé tá yɛ ídzá ɔɔ. Ídzá feé-feé-feé-feé táyɛ ídzá ɔɔ. Ŋñná sɩ fɔlɔɔ kʋrʋ wɛ bʋʋ bisí ɔ goñʋ, bʋká na bʋlɛ wosóo. Bʋ yelé ñŋsɩ ɔ goñ bʋná ró bʋná yɛ ídzá róó yɛyɛ bʋtá yake, ŋnáa? <hesitation> álámɩná táyɛ ŋɔɔɔ tɔñŋá ídzá ɔ dúúnia mɛ ɔɔ. Ɔ yɛ ŋɔɔɔ tɔñŋá ídzá yéé amá ka tá yɛ kaá ɔɔ tɔñŋá kɛ báa abéeré ɔɔ bá tɔŋ sɩ áá ŋoémɔ mɔɔ yɛ ídzátíyá aayí, ídzátí déi-déi-déi-déi ñŋɔ tá dúúnia kadzé mɔ mɛ ka nɔɔ na ka bisire bɔɔ, tugómoó wá, ídzá táá ɔɔ. Bʋ yelé dɩí tɔñ dɩ ídzá kpɩrɩrɩrɩrɩ, ka táá bɔɔ. Ídzá gbaagba-gbaagba-gbaagba ke feé-feé dzá, ka táá bɔɔ.